Muusõumiq ummaq sääntseq as'aq, et nimäq ummaq sis vanavaraaidaq niiüteldäq. Sinnäq egäsugutsit asjo kor'atas kokko, a võivaq ka kunstimuusõumiq ollaq ja nigu aolugu um sääl seeh ja kunst.